اواه يعني انا راني متاكد انو الماشينات والالات راح يكون عندها احساس ورح يكون عندها ليسونايمون دك- فالمستقبل هاي باينة دارو كلش الالات خصهم غير الاحساس الي معندهمش وراح يجيبوه